Ase ka ba kwona kiye, ona kiye kwo ona kigwu nowa, aba kwo kweyi ba yo oso ngmola ba kyo owoho aba kamo re sho loshu, bya ase ni loshu ki ikpiye lo, aba kwa awona ni danu ba kamo ona re, kuma aba kwo ya loshu oya re kpo oho ni, oya re oya mo ya gwehe, oya re, oya mo ya gwehe, kapi kene aba gye amo yiso loshin gaga hagye, ta awona ni ase ka ba kwu mani. Ona kiye, ona ka agyinakpa akuma ba kwu ba ro kpo oho, oho mani wo owoho aba kyanu kpo ikyini kwo neneshi kpoosa ngmola ba tifu ko owoho mani yo kya oma akwona mani ome afo do na-oshoshi kuma olonye ko rore-kotata.